Ny tsy hitovizan'ny sakafo biôlozika amin'ny sakafo ako- ampiasaina akora simika dia ny sakafo biôlozika dia sady lafo no maha salama tsara ary natoraly fa ny fa kosa ny sakafo ampiasaina amin'ny akora simika dia tsy maha salama noho izy matsiro be.